So wanaa so tawii a waɗtii hen ñamaku walla polle boɗeeje. Nden kaa so ɗn waylitoo. Sabi ɗee ɗiɗi jooni, homo fuu ana jogii weli muuɗun feere. <hesitation> Polle boɗeeje e ñamako.